Anre kaminang upojie ri tana ogi yanaritu konde-konde sibawa burasaq magi upoji wi konde-konde we ki tana ogi nasabaq narekko toe makkibbuaq konde-konde ki bola e liweq kanjaq na apaq na ero konde-konde we polei teppung engka to kalukunna sibawa yaleng toi golla cellaq tengnga na na engka to ye burasaq e magi upoji laddeq i nasabaq maderri je nakko lisu kaq lo bela lo belawa apalagi narekko tamai uleng-uleng ramalang melo ro malleppeq tawwe yenaro maderri tuli uajama wenni-wenni alleppereng makkibbuaq i tawwe burasaq na ero burasaq e pole wi akko puluq pute we nakkibbuaq i burasaq nappa nakko melo ni jaji idukku ni tu matu dong otti tappa le pasau akko. Jaji ni purani ipasau maderri ni tawwe ko pole ni malleppeq maddeppungenni lao ri bola e lao manre wi ero burasaq pura jaji e biasanna napasibawa i manuq sibawa duro-duro bale